Aja yave se akaru karuarenda rupi aekako mopeti eh baeti bate ikia vae esa jokuae reko oipotata ñamae oime amowe karuarenda reta baeti winoi higiene vae ikia jaema baetibi jegatu bae yau jokope.